أني أشوف إانه مكملات لبعض، الألات الفنية والجهد البشري مكملات لبعض، إنهن ينتجن <hesitation> لوحة فنية، ينتجن الفن مع بعض، ما أجدر أجول الألات تنتج الفن أو الفن هو جهد بشري بحت.